<hesitation> Raha amiko aloha tsy de zava-dehibe loatra ny fananana karazana namana isan-karazany satria vitsy ny olona azo itokisana de aleo mifidifidy namana ihany fa tsy de tsara hoe atao namana daholo ny olona rehetra.